to alhamdulillah, tagwda dai tanau niyu na maka ci, nəmmakaci ɓa banda na namaka bəngwa bee na tau, nasi, na mako zanii bəlanna na nakwii <noise> ii ulananai, na valii naska da sala ko kuma ɗala gana gana nkau maglalvən wun dawau, mamakoŋ nakwti dina na nahwii wlanani na makii zani naŋ kəno tlamiyaniŋ tagwdoo kenam na masədə zani na nakwhiiwlana nai na tlabə. patla tla yaye əbzəki za a ganii kwaya ƙak fəva yaye na nakwti tagwdoo nəm ba tagwdoo na ta tlama də patla. amma tanuu dai tagwda, illa iyaka nəmba n nata də natədə taɗyi, na namakə sasi yaye blanna, ko vənaku yaye mda daadu za kak ɗabda nan namasi na mda ta tlamədiya awai, mda tlamədi ya awil na nati, mdak kuŋgwani ta li ba wuɓ nan namasi sasi nii damani na kiɗi, ngwani nalmədakci nan bi baada na makə bee na ti nə nanakwə zani iiwla nanai ngwani na maka be akci ta ti, ja si bini bee gaɗii ɓana tagwda yoo kwaya na tlami buri mama na capti tagwda to koo nən da nən capta tagwda, tagwda tanuu nadgwu kulitkəla bai don sasi ɓa wani lokaci nən nənjii yim gaɗi nə sasi ba nəmmasən nadgwak kəmnya na kuli ɓai. saboda haka tanau tagwda ɓuritkanai banda na ti na si, akunək tagwda wujar yaye nemboo nəmba kwaya fa, wujar yaye tla ko kak fəvatkanai ko kaŋ wunyatka nai ko kəramina nai, be za gafa kak kəmbana kwaya, na di, na bali nda ta tlamədu wana ko kuma mda maka tagwoo agani kwaya, koo nda maka be beŋ sadakaŋ masallaci, na aganii yoo kwabakili gwargwadon hali na di, na ball bin tagwda tanau aii ko nən vapta za nən kataza milyoniya ɓani tanu ai daku tagwda nootiyu, ɗalak kalək, ədgwak kulək tagwda dai tanu agaja aza bai kə ba kwaya sedai ka tiiəmnya ni, kadgwu kuli ngwa gi ka-ka makəkci be akci, ta ti, akci yii tadgwo kuli, shine ribak, riba kəmdi tanu a duniya bin tanu dai, tagwda dai gəma ja yoo kwaya, ai amanən joo karən tə be babə jadgwa kulək tagwda bi ai, amma agaji aza ɓii yi, ddi ka tlama kəmar, amma aza yoo kwaya, yadgwa kuluu mana dan wudər tlani yakwto ka tlamdu kəramini yaye be tlagaku kwaya ya yaŋ yakwto ba tare da ka-ka damee tu ba, kawti ka bali, kaga əmbanatə bacu, aci yii adgwee kuli, gi yi yadgwee kuli kambana tə kərami ni bin tanu tagwda too kwaya amanau, amandajan du tanu ni tagwda a jirci tagdwa kaja bai ya baɗyu yaye ya bəɗyu dai dai kiima be kaka ablejanə, ta baleeja be babə ya iyatau ya ti kasi kati ka si, ka tlamədu her ii ndi, su ne ribat ki, bin saboda ta mu ɗalak tagwda yoo kwaya ai nootle layin ja, tanu dai in dai ba maka za ndakwtani a jirgi tandani bii kwaya, ko buwa ya ye nan nakwto tagwdo nan natfədi mota bini ii kanau ii yarwa, damaturu, dai be dai ya ɓaɗyu za kaka kak tagwda yoo kwaya ta tlamigi ampani dal tanu tagwda dai, gawaiyya za kak ohohoo ai kaja bal. kaja dai ja va makoo mama ka bi ba bə bebee ya tləmdə ampani kə kati kasi, ka tlamdo sadaka wanda be ba bə sanaƙ laira ya tasau, ta tlami gi ampan tagwda dai kan ampanit kəji gawa. to Alhamdulillah,